Umen ọdiọñọ itie emi eketude ọwọrọ itie etude edi ndinyene nsie edi oro, uda unen udubok k’ufọk eke idahaemi, eyi ekesiere afo eberede usuñ ufọk unen, unen oro ọwọrọ, unen oro akpana yak otono mi adia udia ekesun ebi unehe, ekim ikim asaña kidem nsie tutu afiak edism ufọk nsie, odiọñọ itie emi enye oduñde, enya ifepkefep anyin ikpọñ ndito nsie, ọdiọña ndito nsie, ndito unen akpamse yak mmo abucha, eyin unen ọdiọñọ eka emi amaude e, eka oro nko ọdiọñọ eyin emi enye ebunide, ekpamama ndibuak o yak enye abuak unen ọdiọñọ ndinyene nsie oro edi atie emi enye otude edi. Idi kidem owu, unen isọpke idiọñọ owu o nkọm ofo anyene unen, uka ubine unen, efehe, nkọm ofo enyere e ukabiñe e efehe, koro enye itiche nte mme ebid ma edọñ emi edide uno mmo udia ọkpọsọñ mmo etoño edian fín nte ebua, umen itiche ntro, unem nkọm afo enyene efefche fin but ọdiọñọ ufọk oro enye okotude ọwọrọ, idia udia ika udia ana enye afiak onyọñ edi ufọk itakke ke anwa ọdiọñ usuñ afiak onyọñ ufọk